Han ñoo nda chí nexanga yataga kuan chí nixka yii mani calzon manda akan takaxan kui mandaon o'on camisa manda xaon ndakuii no'o ayukani ndain kandate, temndaka ña'a chi kañii chiya'a ajan xamayikaña nguo uun xama kanji xunuu kanji te'e yiña'a chiñuña tee yukaxua kaña tanda xamañate nja'a, koña iin viko ña kaxaña no'o kaxaño chi kaxa iin uu kivi, kiviko in viki kata njena ndaka i iin kaxa iin kanuxuxi ajan inka kivi xuni xani njana xuxi kaxa'a nuu uu viko xaxui viko tenuu xutu ajan vee ño'o kaja xikani oka kaxiki ka'a nja kaji nii xiti tekavixhia njaxiti tinja kanjita nja'a há. Ajan njako njako vée niño kando vée niño ñanda kuija nada ate ho viko ño'o ate xañako kondañai iko, kajexhi uu ka'a ande uu va'a ajan iin kiti kandi kakuu ajan kakanda yeyi kuu yuu, tiaga yuu njan kakona ndajande date tivi konda vée niño nuu viki konda naxana no kivi konda naxate, xakonda nuu kandate niño kondax naxaxna xhikun kandaja kanda naxa'a kandaga kanda nio ko'o ndajinte komanra tiniute kanda'a kaxkuu kuña'a iin xiyuate kande ka'a kaivita vixi vinte nuu vindi xuani konda njade kivi ko'o xuante xava'aña kanjita kaña xava iin kaka aciti ajan yukan xavi ninio oni kean kaxkua ndanga kuxi kuexi inka itanja kan njeti kekan xhia njakan ita nja yuan chin tejan chin tejanuka ita yuan kuu viko njan aka kaxada vingate ajan xuan kaxtonda.